الكلب تيحتاج تقريبا ساعة ديال المشي فالنهار و نص ساعة ديال الجري بالنهار و كذالك اعمل واحد الحركات و تحنقيزات تقريبا مية خطوة فالنهار